Jarii injo selaiiin, injo punna nganui, eselain juku, nu kullea etallasa raha ri erea, e bansaa anu, eapasse injoe <hesitation> edoang <hesitation> biri-biri, <hesitation> apasse injo arenna? Eulara, ebuaja, <hesitation> apanjosse nurie'a anunna do, sipi'na? <hesitation> ekombeng. Injo <hesitation> kanj anu todo' <hesitation> apanjoe, ebiri-biri nu labbua anunna, labbuaa <hesitation> poti anunna nai', pajana. Injo ngase injo nuu kulle njo nganu eettallasa ri erea selaing juku. Ekalengkere, <hesitation> apasse injo arenna, ejangka'-jangka'. <hesitation> abbansa injo <hesitation> eulara ere, <hesitation> epannyu, <hesitation> ubu'-uburu, <hesitation> taripang, eapasse injo pole nuuuu tallasayya raha ri erea selaing juku do? <hesitation> apa injooo isseee arenna deh? <hesitation>